Ny singa fototra fahita amin'ny bisikilety an dia ny cadre, ny kodiarana, ny pédales, ny familiana, ny chaîne, ny pignon ary ny hisatra. <hesitation> > Mivoy ianao an, dia manetsika an'ilay ilay chaîne, rehefa mivoy an'ilay pédales izany ianao dia mihetsika ilay chaine an dia ny pignon arrière. Dia ilay pignon arrière mampihodina ny kodiarana dia mampandeha an'ilay bisikilety. Ny familiana kosa manampy anao rehefa ilay hamily hoe mandeha miankavia sa miankavanana ny kodiarana. Dia ny hisatra an manampy anao hifehy ny hafainganana ny hafaiganam-pandeha na hijanona mihitsy rehefa mila mijanona. Ny cadre kosa manamafy ny bisikilety amin'ny ankapobeny.